<hesitation> piranjangki makindu <hesitation> <hesitation> sangaloang to, iyake yaku bongi biasa tente simpulomi. misa ku mamma <hesitation> yake tonanna aktivitasku sehari-hari to. Biasa tette karua atau tette sampulo aktivitasku to mamma to main hp. Cadona to biasa tette enneng, biasa juga tette lima atau tette pitu. iyatu aktivitas ku manicadona to ala tiro hp jolo mana siro minjio.